Эфиопия дар Шарқи Африка ҷойгир аст ва яке аз қадимтарин мамлакати сайёра бо таърихи ғанӣ ва мероси бой мебошад. Фарҳанги Эфиопия омузиши суннатҳои қадимӣ ва дини аҷиб аст. Эфиопия макони пайдоиши яке аз динҳои қадим насронӣ мебошад, ки таъсири он дар меъмори санъат ва урфу одатҳои мардум аён аст.